<noise> Fomba fanampena lavaky amy rindry. Laha vato rindry iny, alà asia ciment. La alitiky eo ciment iny, bakeo kosehy kosehy. Lafa maiky amizay iny, lafa mipitiky iny, alà lokoa atao mitovy amy loko rindry iny avao lafa bakeo. Laha ohatsy ka kaky rindry iny, ty fomba fampitiha azy. Misy raha fotifoty rey zay eny avily ambazary eny. Raha fotifoty rey, atranaky amy afo, lafa may amizay raha iny, apetaky amy rindry iny eo la tsy loaky sasy i amizay.